Tewuji ana kewi si, tewu ɓoɗeji, daneji, ka homo fu wo tewu noju ɗo e mun e mo moja e mun. Sabi min jooni teew boɗeejo oo kañun ɓuri mi ñaande. So a ƴeewii du, ɗun mbiyataa ɓuri moƴƴude fay e cella an. Jooni ka tewu defaaɗo, cahaaɗo, bañaaɗo.